Ia, azoko on̈ono tsara be koran̈a makasika vakansy faran̈y tiako in̈y e, an̈ao ma mahita moaen anan̈aovako izy in̈y sa an̈ao afaka mitahataha zaho, sa an̈ao mety mahay olo afaka mitahataha zaho, koa zen̈y bôka ravoravo ndraiky zaho kô tanteraka nofin̈aka e.